Bogibogi gatatagani avarigisini karava aveini, nanu kedoro agabiani nanu ai abubu guraiani, afiukauani. Bogiboginai avarigisini bogiboginai furiki agabiani gabu adaroani, gabure a iarevaiani, fata atore logoani, kisini iauna a iarevaiani, ekorini kedoro ekoraiani atore vigitaiani, niu agabiani agoriani ekorini au adaridarini. Rice adariani o biku adariani, emeuni auna agabiani atoreani natugu avagorini getatagani ganigani auna akadoani akearini natugu agubu gosirini ekorini bogibogi magomagona. Ekorini murinai auna mereki mabarari agogorini agabirini agurigirini fani asegerini atoretogarini ekorini aragekauni numai genagena a yekurini ekorini numa adaroani a iareva gosiani ekorini, numa ma adauani ekorini, Tauela agabirini atorelosirini garona bene tunuri gana, ekorini murinai dabuga mirori agabirini amatorelosirini, ekorini ma laba koriri agabirini nanugutu ma ai iagoni. Nanu agutugosini ama watore gosirini vanugai ekorini au dabuga ma agurigirini nanu agutugosini bene. Dabuga ma agurigi gosini auna dabuga afegi gosirini, ekorini laba ma awarini nanu ma agutu genogoini. Ama toregosirini ekorini lavi lekenai e lavilavini lako kekei asigina, agitaiani asi lako, ok koko kekei ma agabiani arakani lako kekei ma agabini. Lako agabini amatoregosini ekorini, lavi bogi ganiganina ma adariani. Lavi bogi ma ganigani neganai ganigani asi avetauni, asi ganigani neganai, ma ai iagoni vamokai biku gagabini, o taro gakwani, mago o vaburi mogeri awarini Ma a iagomani lavilavi ganiganina kekei ama dariani. Adariani emeuni ekorini lavilavi ganiganina kekei ma aveiani natugu, garagogu, tubugu mabarari gegu tagama aguburini ekorini moga murinai atanutarini rogo. A iagaragini ekorini monai vau abogeni mogesina, a bena ma avarigisini tu dabuga bege kaukau mogeri agogorini. Agogorini ekorini bogi au mo dabuga mogeri ma a iokurini, a iokurini a ioku gosirini kekei atore togarini ekorini, genagena ma a iavani. Genagena ma a iavani, a iavagosini ekorini monai vau au atanutarini akirani mai vau na iagalagi. Gagu bua ta agabilosiani, fofo, gau, atanutarini numa murikanai o fatafata gaburenai kekei monai au a garagarani. A iagalagi gitakauni monai vau akirani auna gauvei mabarana bema kori mai vau au a iagalagini be au bana gena atoni mogesina aveini Ma atanuni iagoni maki bogi nugari nega tari gena atoni senagi au asi logo agena garigarini nega vovoka mo bogi nugari bogi nugari korikori nai au avarigisini agurigurini. Au agurigurini gegu bible buka a iavini, a gurigurini, a mediteitini, gegu nuga vekwaragi gegu waris a searini veregauka gesi ma gegu prayer point guriguri kekei bene. Mogesina aveini gegu prayer point veregauka aviniani au guriguri kekei vavinegu bene garo gutuma. O negatari bogi nugariai asi a gurigurini neganai bogibogi lekeriai au a gurigurini mogesina kekei aveini garo ta ta nugari ai mogesi kekei aveini kekei